Якчанд намуди моҳӣ инҳоянд: Салмон моҳии маъруф, ки дар обҳои хунук зиндагӣ мекунад ва барои гӯшти лазизаш шинохта шудааст. Акула моҳии бузурги дарранда, ки дар уқёнусҳо зиндагӣ мекунад ва дандонҳои тез дорад. Гуппи моҳии хурди зебо, ки бештар дар аквариумҳо нигоҳ дошта мешавад. Ҳар кадом намуд шакл, ранг ва тарзи зиндагии хоси худро дорад.